Pues jantë chyobad jedun we'en je'e kyuduj je'e wynmayn a'ax ka ja kya jadyëkoy neyb a'ax jedun nyëbubëdyëjnë o ko'o a'ax xi'ik mukyë kak ka kyamyuk ko'o a'ax ti'i yak jatyë yaj tunyë jadun a'ax dun siempren nyëbubedëp payt's dun yoyë we'en ka kya jadyëkoy je'e kyudujtë je'e wi'inmayn a'ax.